Eh, sì! Candu s'è becciu cummincia si cumpliccai sì. Non ti pois spostai commenti chersi, no posi andai a. A d'ogna logu commenti cheri tui. <hesitation> Dippendi de sa salludi, unu s'intendi bei, guidada, tei sa pattenti. Cun sa pattenti ti spostasa. Ma cumminciasa a impeccia, no tei pru pattenti. Sa cosa cambia tottu.